هو، د ایتوپیا یو مشهور دود مسکل دی، چې د سپتمبر په پای کې لمانځل کېږي. دا د صلیب د موندنې جشن دی. خلک لوی اور بلوي، دودیز رقص کوي، او ځانګړي ګلونه مسکل ګل کاروي. دا جشن د عقیدې او خوښۍ نښه ده.